Japan haste ni nokbar twuibar hatai rwgwui juda juda. O haste ni nokbar twuibar march ni tal o kwchangma ni simi kutung o thango. Uttor japan jemon hokkaido o march ni tal o kwchangma ni simi bosonto o fai o. Japan ni kwchar jaga o jemon honshu tokyo kyoto tei osaka o bo o tal o no kutung sal o fai o. Dokhin japan jemon kyushu tei okinawa o bo o jora o kisa kutung wngwui tongo. Aboni bagwui no japan no beraina thangna khe march tal o belai kaham. Tamoni hinba o jora o japan hasteo belai tongthokma jora.